No, ma nun sulu li droni. Ogni cosa chi si usa pi fari la guerra l’avissimu a jittari nta la munnizza! La guerra servi sulu pi fari ngrassari cu’ guverna e li putenti, mentri li genti di lu populu chiancinu e si disperanu. Nta sta cosa nun vogghiu sentiri ragiuni… quannu vidu picciriddi, fimmini e vicchiareddi ca morinu sutta li bummi, o picciutteddi vistuti di surdati ca vennu mannàti a lu maceddu, mi vinissi di jittari vuci! Basta! Basta cu li guerri!